<hesitation> tevandó in iin yuté yuté naranja, yuté mandarina, yuté limón, <hesitation> kabandó cuenta batandó nkidá yuté ta kendó javidii té kondó xhíi.